ताकत बढ़ाए में बहुत सारा संतुलित आहार है। जो उपयोगी साबित होयल। दाल चावल सब्जी, फल में आम, केला, अमरूद। ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू, अखरोट। एकर अलावा अंडा, मांस, मछलियां । और जूस।